Hekpaeto ezen ebhen nta anumkpa mu owone bho ora saa rep je sa raa ji sa bha kukuma je bhaijani bho ama ji, oyai je, ayai je bhaohara, bhaohora, bhaaha bhaohora, aza ara oyai je akahaa, avaa je afi bha kpakpo, afi eyum bho, afi bhihazum bho, afi bheven baa baa baa a a, aja fi bho ma ra bha ohoro, avaa bae bha rohon, bhanyi bhama tọ bhanyi bha vun tutu bha run tutu, bhae sare egbee, ozama ezen re eyina bhanyi re, evun evun, evun, evun, se evun se taa re sa yeng awune asa yeng that uheven baa re bee zet bhaiso. Sa bee zet bhaiso aru ajieng ava bhanyinyi a tobhara bho, savaa bhanyi sa tọ ada kpo je, akpo je, akpo je, akpo je se ba re anono je ava seo ru nta kara nang bhoven aoshi fa saa bho zep awune nta ra shi bha gwo anka nta ba nta ewurere ajo sọạ ba, bha hekpeto erere re hekpeto evere rei so zo rara hobo kwen re re re, sa yai je evieri saa va fi bho anu sa va vava bhevene vene bha re ikpaikpa ji re ivvii avaa fi bho ava bae bha rohon. Se vun bhaahara bhaahora, se vun bhaahara bhaohara anono je ajieng, saa zaa aro ora evere je re nang vap ara bhevo mani re bha re habhe zeree re rere avaa bee afi hekpa sen aru o, ava bhen abo ava fi bho aru ạthạmạ orong re, orong re, orong ke. bha huyeng a kpaeto ehu ma ni re ja rạ rạ bhoro, bhoro bhoro ma ni re ja ekpa je eku bhoro, sa ji bhahekpa sere akara aku nta ra yai je afi bha kpakpo aje re asaa rong je bha ohora nta ramu jere ara rasumọ ramuje re saa rasum, athamaa bheven a itham a higwa hocha ra ru ho nana afi bheven re bhi to bhi to bhito bhu sung gwo sọọ zeb agwo afi gwe bhito bhito nto zoo zeb awune nta ra zeng among kwe anyi, anong kwe anyi bho. Bhoren fa re ora that saa ara bha ohora hanong, so ra nta bhoven aoshi fe re ara gba ora roro. Bhoven fa num ntum nta je nang kpam kpam re, ajo ra bha hekpaeto erasi horong nta fumato avaa erasi aro abae bho oyina anọọ gwen gwu tạạ ara atumanum untaa, erase re horong hifumeta aefunato re sef aku bha apema pema bhoven aoshi re bhoven gwere gwo robarob re mo nyi bhoven aoshi baiso. Saa kuma vaa erasi re afi bhaa kpakpo avaa bheven bhavi afi bho ava bae bha rohon, ava bae bho nte se kubho nang re sa kubho na, ma bhoven ijoi yoi nto zeng mu kpa gwe nta nang zung nang gwe, kpam kpam re re re, aja nda win bhikpengha bhaekpa huyeng a bhoven yoi yoi ho kubho nang. bho sumarethon se kuara bharosa haku bhate ọ, izuma ho tene bhidaa, abhazi onyi do euurere nto ja ecaa kubho saa bharoso bha hekpaeto aasenana se kubhe e e e e eranang makubhe sabharoso, obhazi oso taa do izuma. Ned ja ntaa that ee bhove ajen roro re re re ugbu vavoi bhahekpa eto see re re re, bhitaama rorong re re re ngba nyinyi obhazi sam o. Ababum ọ, mma anum ọ mopa bha tumabum ọ bhaekpeto itham aobheven aoshi, sọọ vavoi bee bha ahora.